Oire sisiupa vaoia vovutaoiava, oaiava tavitavi rogo parai sisiupa vaoia vo vutaoia ora oisio osia vaia sisiupai. Vaia varoara sisiurivere ora sisiuvere vaisi-ia. Evaisi sisupaisi aisia ia evo kovoro purapai, eisi. Uva vaisi evaisi sisiupaisi, aisiaia averovi-rutu, eakero sisiurivere, varo kouro, eakero, korosi, kuvupara. Evara rutu sisiupaiveira evaisi. Oire evaisi. Sisiupaisi ari riro kovorovi-iaita toupaiveira vosa uvavuva kareuvere, vaisi-iaita sisiusia. vearopievira ita varaua siovorivere, ra vearopievira raga usi vosa eisi vaisia sisiuvere. Riro raivaro rutuia toupai evaisi.